Jaha jukurai ko <hesitation> ipuere ko <hesitation> opareve oime yave yande kirai yande posɨ rai, yandearajɨ rai, ikavia yayemongueta iru va re ipuereko ya, yayepoepɨ yayemokambio porque oime ko yandeya tumpa jae ipɨaguaju yeye va, jae ipuere yanembokambio